Nte tuse kakuro <hesitation> kamar <hesitation> kan wuskonde kasudu fu andi kshulo amme kashids ame kasudu fwannaa shga andi dasi ukushinhe kashin hendi dasi muku han adefu kanl fundi dasi mukadolumbi kadolohum mbide kashin henlangadi kashi londe tshetaraga kaine magi ranga kawira ga kasiga lan andi dasi mukubiyu kubiya la sungul kahun gul sundul de dasi ala mukalul biya karu biya lann andi lasi hals muku shire yauwaa kading amefun di nakoha nuskndi kadingo amefundi muka skihe kashiga andi muku shinhe skiha mukaza hakaskiha duk mandi dasi halas mukudingo mbiyango kadingo mbiyangondi mbiso nahande dasi muk kusko usko tamku ungunta ku tuse abasar ka huse albasar yin kahud gun no agakum suga kalin magiirakka tsitaraga ka wiraga majiraga kawaraga duka maka shilon di ni tsitaraga duk kashilondi dasi mukusungul mbisa kadungu mibsahe mulhuna lahana ni muktuse Endi lakalfiyadiyandi lasi mukunsun gul fras kina konal wuza de mukudun gunlda kaza kaza dimba nakaza din ba yauwa mukudungo nga adokashin he han ansi mukuhan shirba raga e usko tana mukudungo usko takadingo ndi kkashinyendi mukushingulska kashingul skwandi dashi mukisida albasar akarago natsitaragaka koibiliyaraka mdiyanga lukuma lukshingunaga kashin gunagandi dasi muk huping mibi dok hand mukkuhun gadda kalungundan bulum ndika koiragani kangulmo yiraga kawi raga duk kashilo kashilaondi dasi halas imkikuhe kurub andi mzual kadaga miyal mulzual lazuwalndi lasi lahanandi mukishi he kashihendi mukudungul mukushingul plastirango kap nde dasi kuduftin aha dasi blosaye nandi mukuso baro nakumenwo kanhe dasi mako nali kusko nakoliqe halas ksaftin a hainta <hesitation> matu matuwa uske matuwa waske malo matuwa waste malondi malo adongoo madungogi ndi amefu mashiga mashihe mashin heindodasi watu watuwaye nombi mbiye watu kaskuwasa ra watuwa tuwarato <noise> watuwa wato gundi walu wahan wangadu kuma ini tseherangaka nibiraga kawirango dasi walwashingunta kundu mashin he endo wa saa wasa lan a bundidase washngu koe raga washingul koe raga munduwa sko raga mayayo uyaye matul tai duk duyake koi pliya sittai ragai walke magi ragaye walke <noise> widde ragai walke werabuta num tatiye qe aha dige mundo matuwa malu dasi palaga e mahan shurba laga shurba lega mahane dasi mashinhe ka mashiga amefu washin he lana munnoo dasi waskoro wadungo wadungo gi ndo washinga kke bhra duk wakashi lo enitsi taraga en aliku roga en magi raga kwa kangulmo raga kan biyanga duk washilo washilogu nduwadunga lahuna ahana bindi washingul laskirada dasi gadai wamhane analuwan duniya lal lasan wuskaya dasi halas intanado indan ana mufsartin anakaluna gade wede hera matu wuragam Mau masaftin a lardil mayo lardir maya gu masaftin e mula maluki aha dige num malu masaftin a borno na maiduguri aha wiran numzom maira a mula ragama yinaingo biya da sai masaftin aga ah dige mulaligi. angu nan kuta aha duniya tanatan shadiha dumza tund lardiran gumo'o mashiga matu lardiro agumondi dasi mtana mshikan malaraga